پنچھیان جےڑے او قدرت دے بہتی پیار اے تے سوہنے جیے جےڑے او مننے گے۔ تے پنچھیان جےڑے اپنے چاء چات نال، جےڑے اپنی اگلاں واتاں ہو کر دے اگے۔ جنھے آپاں دیکھیاں گے، سب توں پہلا جو کوئی سویرے سورج چڑھن دے ہی چہکیاں نال ت اوہناں دا مطلب ہوندا کی او اپنا کھیتر چناؤ ہو دس رئے ہون گے۔ ایہ انہاں دی جیڑی اے، علاقے دے باسی ہون دے، وکھ اپنے اپنے علاقے وچ چہک دے تے دوجے وانجوں ہر پکھی جیڑی اپنی خاص آواز نال ہورنوں ای سمجھاؤندی اے، ای جگہ میری اے، ای جگہ میری اے، اس طرح او سویرے سویرے بول دے گے۔ اس طرح او اپنی سیما نوں بندوں ہو جانے۔ تے دوجے تور تے پنچھیان جدوں خطرے نوں جانند، پنچھی اک دوجے دی جسٹ نال ٹک ٹک دی سنگ دی آواز اے کہ جیوند نال ہور وی پنچھی ساودھان ہو جان گے۔ جیوں کوئی دشمن آ رہیا اے، کوئی بلی، سانپ جیہڑا کوئی آ رہیا اے، او جلدی جلدی اُڑ جان دے آتے سیف جگہ کھیتر آں سرکشِت ستھان وچ اٹھے بچ جان دے ہون گے۔ تا اس توں اگے گل بات کر سکدی اے کی جےڑے پکھیاں ہون گے، انہاں دی پنکھاں دے ہلانے نال جےڑے او گل بات کر دے، ویہ کبوتر تے چڑیا پنکھ پھیلا کے ڈان ٹان لاندے ہن، وی کنے کجھ نئیں، اپنی دوستی دا جےڑا ہونا سمجھتا وی دینی ہوندی اے پنکھاں نال۔ کئی واری لڑائی تے وچ پنکھاں جیڑی پھڑکندا مطلب ہوندا کی اک دوجے دے گھسایا نال گل نئیں کر رہے۔